Pos pranchal un pantalón, craru, pal que tien costumbri es mu faci peru palos que namás pranchamus deque lo nessecitamus pos entovía mos cuesta. Tentamus de ponel las perneras ena burrilla de mó que pranchandu un lau no farrunguemus el otru lau. Assinque, güenu, pacencia, i estirajandu a pocu a pocu el pantalón pos más o menus quea aparenti, o alo menus naidi m'izi ná.